Biby tegna mampatahotra za: bibilava satria nisy fotoagna za efa nandia bibilava dia nihosonkosogno tamin'ny tongotry nahy izy. Ave ka amboalava. Za koa efa avy nokaikerin'amboalava ke jusque niany za matahotra zare roy.